Kartoshkani quruq, salqin va iloji bo'lsa qorong'i joyda saqlagan ma'qul, chunki issik va yorug' joyda kartoshkaa nish urishi mumkin va bu kartoshkaning uzoq saqlanmasligiga olib keladi.